راح اشررحلكم طريقة صنع سندويش دجاج، راح نجيب صدر دجاج، و نقطعه الى قطع صغيرة و شرائح صغيرة، راح نخليها بالمقلاية داخل الزيت و اي نظيف اي ملح و ايضا اني من محبين اي الفلفل الأسود داخل السندويش و و ايضا نخلي بيه فلفل و بعد ما يجهز راح نجهز الخضروات مثل الكرفس الطماطة الخيار و نخليها بخبر و ناكلها صحتين و عافية.